اكيد نعم الفن يمكن إنه يحسن المجتمع بعدة طرق، مثلًا إنه يساهم في تعزيز الوعي الثقافي والإنساني، وكيف كيف معنتا يساعد الأفراد معنتا على فهم تجارب متاع العباد الآخرين ومشاعرهم من خلال إنه يعبر منهم عليهم فنيًا حاجة أخرى زادا الفن يعزز الإبداع والتفكير النقدي يعني الأفكار الأفراد يخليهم يفكروا خارج الصندوق ويعطيهم حلول.